Nurmalment gl'azu a sun pi cit e le persun-e a dovru gl'azu për për travaié <hesitation> e le persun-e pövu munté sü di cvala, sü gl'azu no